देखो रए बई अपन सब गुस्सा ये तो जाना ही है। गुस्सा वो चीज है जी मे अपन गुस्सा में कोई न भी कई भी बोल देवा। इने ही गुस्सा के वे है। अपन न जीपे गुस्सा आवे अपन ऊनी ये गाली देवा ऊके लड़ाई के लआ जो मन में आवे बोल देवा। अगर अपना छोटा भाई बहन ने अपना कपड़ा पहन लिया ओर उन्हें फाड़ दिया तो ऊ पे अपन न घनों गुस्सा आवे है। ओर पर अपन ए यो गुस्सा नि करनी चाव है।